Fomba <hesitation> kô mikoragna trandraka ndraiky sokiny zaoo, raha mampiavaka azy karaha ôhatra sokiny zaigny izy kôfa hiaro tegna anazy, i tsy de afaka milefa izy, fô to nde miforigny akà izy – miforigny-miforgny ka-kara boribory hely. I <hesitation> volovoliny aminje maranitry to nde i fôgna abôakany ake. Aminje tsy he bôko tagny agnambôrana azy, tsisy agnambôrana azy. Trandraka zao ndraiky edy, to nde mibioribiory be agny fô, milefa fôgna izy fô fa tsy mavita miforigny karaha sokiny.